Bai yiiji mirjeju ka yippa ka yippa mo wiji we dakam neng shinu minjire we shi yamba yinan tishinu we shunkar waanim baita waani maama riko gadda ma shungo bai ndi malla shaki minai da kwamijina kan wai shin dakkilani kan shin wala doi bai penuko yamba ndang luu shinu tukumu kamma elenkui ndi bamumu kumu kamma ninya angiri ma riru raminai baimo ma rangi pek kara kuntu kan pittu piira, dakilang we daakam shin dang yu mirje ka shaaki yippa baimo dang pikki shaushemu kamma nong shinu.